Koa fa robaka zen̈y kadenanarô kadena na i krôsy amin'ny varavarana àby io raha atao <hesitation> soloan̈a bàka zen̈y i raha io. Na zen̈y mandrapaha an̈oloan̈a izy, tadiavan̈a hevitry akendriky zen̈y ampifody varavarana io zen̈y beka izy tsy tsy môra bin̈iafina.